Ma'ane hoho'e o akuse ma'ane hala ma'ane liki ma'ane setu u'ane sepue di uhapaho e u ta'i ho'e ukali yaho e uhono sepueu hoho'ei na akuse u'ane hala akuse u'ane liki u'ane setu mase u'ane eke mo'o u hapasai mo'o uhapase u kuhate ke mo akuse u es a'ane a'ane liki duwe setu duwe iyane duwe yakale madeile na uhapa setpueke ho'o na akuse u su uru u paitua sise akuse ataina a'iya a'iya sepue kena ahaleu na ohamea ena sepukama ane hoho'e